Inau tagu tutusagu nalo aguna laip ia nalo laetoru anua kae lamidia, anua tadi bebesu sadia ia patalodia aikala. Ida maki aikala are nalo kae teredia, inau tape podoinau kae teredia. Are pasin atorola taka toru umano anua dapa taitidia, sa tadipa besu aniani dapa teredia, sait namini lotu na atorola namini anua waini dapa lukauto atorodia, mu atae pasin atoro dapototatao waini, lotu sait elae na atorola soma toru aguna laip. Are nalo tagu toruai ma uma patalo ma atorola paka dipa popodoino blesin paka, kakaisi sait namin lotu aikalai, taupe ka tataua lotu, lotu elae tagu toria elae siamela na gesi, namini anua pa alo atorodia tu-saikain pidani tape aikaedia, dapa teredia, ruma atuala tape aikaedia elae dapa teredia elae na pasin atorola aguna sait ia tagu totorusaga ena saite kae pekoia pasin atorola anua dapa aloatorodia, kasi lotu sait e nalo io ekain pataloai dipa podo elae e dapoto tataudia ekain pataloai anua dapa alo atorodia anua. Patalo tape aikaedia ariruani dapa teredia, eaa kain patalo. Paka aio sakai tioni paka atoatosakaia, <hesitation> aloatoria alon ine tau ari atoroisau, elae apou elapa alowaina inau aguna pasin elae tu atorola pepekoisagu ini anua dapa aio atorodia anua dapa lukauto atorodia, nalo tagu tutusagu nalo elae na pasin elae kae torisagu, nalo inauba nalo anuaba patalo tadipa peasiau, makaka ruruti ma kae teredia, kae lamidia tadi bebe susadia, saikaini aniani ape podo inau, gola aka sa elae kae teredia. Aka taimuai inau taguka uaga uwakaisagu ito, tagulo lauou, umano, tagu lo magota, nalo amatai asa kae tu isigu atugu kasi atugu di waina paka uwaka, aloiai naio kae tusagu, are sait namini anua kaina, satape podo inau aniani, tuaguai takae toridia tadipa besunaio kae taitidia e atugu nalo kae waidia anua pa aio atorodia, anua tapa alo atorodia a lao, patoio pe tereremu, patalo pe podoimu ma tampa, onomu tape saka ita pidani ai, ma nimu io blesin paka kakaisia ita pidaniai elae turarema anua pato aloatorodia nalo elae na atoato kae waredia atugu kae toru tavaladia sagu nalo kae waidia. Pasin atorola pato tatau, onou atorola pato tatau waini amuna tu peto atoroisala akomala aikaia muatae tada palo mate. Pato aloatorodia anua, tioni tape besu tape sa aniani pa terea aka ariruani pa terea. Paka totoru tavana <hesitation> io totoru tavaladia elae laa atoato pato tataodia, nalo pidania tada tutusada ela ena kain pasin dapato toria, dapatotataoa onou atorola amini tere aniani, namini sait anua pa lukautodia tadi pa papa, pataio ine pa teredia elae kain pataio nala atugu kae sukuludia, kae waredia nimu ena kain uwakaua pata kain pasin iua pato tatao, waini tumu dipa atoro, ini pataio waini laa ini patalo tuamu peto iru, paka papaha, saikain siamela peko ia ma laa paparataim anua pe io waida iusimudia dipa lauma torio mu kada, siamela taupa pekoia elae ma anua ta amela pekoidia ine ai pe alatadiama sa e lama teremu, diapalama teremu e laa ena alatae tadi lalauma sadia, nida numa ita pidaniai pasin atorola nalo dapaka tatau. Nalo elae kae waidia ma ida siamela atorola peka popodoidia. Ini patalo laa ta alo are laa pato peasia, pato lotu nalo atuguelae kae waida waini pasin atorola waini onou atorola turamai some dipato tusadia namini anua pato aio atorodia. <hesitation>